طور من مهاراتك و مواهبك من خلال دورات تدريبية وكبغ شبكة علاقاتك على الانترنت وابدي قدم على الوظيفة البسيطة حتى تكسب خبره ، وعملك صفحة على مواقع الويب المشهورة المختصة بالوظائف حتى تغشع الشركات اللي تنشر الوظائف وتتواصل معاهم